Turki anajea e fina tawa mun moyinde tapiji, kaddule hen. Yo huunde non kañun du hertanaande ɓe, kaa so a ƴeewii turkinkooɓe kañun du alsilaamaaku naatii e muuɗun. Nden non jaalii ɓe du. Finaa tawaaji kuurɗi a tawan ana njahda e biyaangol alsilaamaaku e no yahrata nii.